<noise> Zero, dimy, fôlo, di mby fôlo, rôpôlo, dimy amby rôpôlo, telopôlo, dimy amby telopôlo, efapôlo, dimy amby efapôlo, dimapôlo, dimy amby dimpôlo, eninpôlo, dimy amby eninpôlo.